Nza pepetǝ a vɨratǝ, ne ka naare karǝ. Imi a hakarǝn nza pepetǝ sɨnǝn hye ɗɨm taa, hye ɗa sa hye mban ɓa ɗarǝn, naasǝ mgban sa hye dɨ mwo. Imi nǝ dǝ nza pepetǝ a hakarǝ, a vɨratǝ sɨnǝ hye gyeɓǝ ta pǝrǝsǝ a ɨl shi vɨratǝ. Gǝkɨlǝ hye ɗɨm shi vɨratǝ. a hake na niyo ɓǝtɨgǝ nza pepetǝ sɨnǝ, hye ɗɨm sa hya gwa nanga kan. hye ɗɨm nza doltǝ. hye nza vor doltǝ hubosa. Gǝlǝ ama nǝ dǝ nagi nda mɨnǝ sǝngɨn a nda gǝ kan, taa ɗolti a hubosǝn. Na taa ɗolti a hubo ɓwaara, taa nza pepeti kan. A niitɨ de. Na taa ɗolti a hubosa, nagi mɨnǝ sa hye gǝ kan, anda taa ɗoti a hubosa, sǝngɨn kat sǝ ɓayo. Sǝ mgban a vor nzatǝ a hwoɗye, hwoɗye nagi da ya tǝna wula, nagi nda mɨnǝ sǝngɨn a mingɨn a gǝ kan a hwoɗye, na taa nza ɗolti dǝ, a waka mure ka meetǝ, a waka baatǝ ka je, a waka nuwotǝ ka je, a waka meetǝ ka murǝngrǝ, lyentɨ ɓaati nda mɨnǝ sǝngɨn. Hɨn na ɓwaare furi-furi, 'ye ka taa, 'ye ka gɨnǝtǝ, sheezǝ taa nza ɗolti dǝ. Fǝrǝ-fǝrǝ lyepsǝtǝ ne, fǝrǝ-fǝrǝ nyatǝ ne. Fǝrǝ-fǝrǝ meetǝ ɗǝwǝ. Ngu mɨna ngu ɗwewǝ tǝ nagi ndawyle sǝngɨn ma gǝ kantaa ɗoltidǝ taa iti nza pepetidǝ nza pepetǝ adɨ he hye kana niyǝ hye gǝ ka sa hye gǝ kan kǝnikǝni pa dɨ whunan a kwatɨfe nda ɗimǝ ama nǝ dú a nza kwaka adɨ a nda ɗɨm nza pepetǝ nda dɨ byeɓa pǝrǝsǝ yang nda gyeɓa pǝrǝsǝ yang aa hɨngǝnǝ nda ɗik tɨfǝngɨn dǝ imi mgban hee tɨna lyenǝdǝ tǝni niye tɔn kana hɨrǝ hengɨn tǝn ɗim nza pepetǝ hezɛ taa nzaa pepetidǝ akana zǝ ati hye ɓa ɗumǝ mye duma asa hɨrǝ hyr hɨr sǝngɨm nda ka kada ɗorshe hye hɨr sǝngɨn nagi ka kuta hɨrti sǝ hɨrtǝ aawa pɨrdǝ ama humwa sɨ hɨrtǝ aawa shika nza pepetǝ sɨnǝ saa nadɨ bǝyǝ hubǝshi fǝrǝ a hɨnginǝ ama ne dǝ mya waya ka se a si san ati kǝpidǝ sanǝnda gbyetan yang hǝmǝ sa ka shi sa hye kǝpidǝn se adɨ dɨma ka mye ehuna gǝ karǝn, Hubo kǝnikǝnitǝ. atli sanǝ na gǝ kan yang ɓǝ kǝni anǝ na gǝ kan yang ɓe ɗe taadɨ ul a pɨrgǝ angɨn aa hǝmɨnpwa aa whune a kwatɨfǝ ɗɨmsǝn taa dǝng sǝ ɓwaara ɓa ɗimǝ víratɨnǝ faa pɨrgǝ a hǝmɨnpwa a vǝn ama dǝ mgban ɓa nbɨrgǝ sa hɨngǝnnǝ nagɨ ya nag hasǝ humwate hǝmɨnpwa a ɗɨkǝ ma naka sɨtɨ dwattǝ hye ɓa niyǝ nagi ya sǝngɨn awǝyǝ a pɨrǝsǝ a pɨrǝsǝ andɨ ɓa mɨna mɨna sa adɨ hɨngunǝ nza doltú nza pepetǝ a víratú sine ite sa kat hye gǝ kanhye taa sa ɓǝ kǝni hye taa wa ɗa hǝmɨnpwa usǝkǝtǝ sɨnǝ nza shi vɨratǝsa niyǝ ɓoti sɨnǝ nza pepetǝ a vɨratǝ sɨnǝ hiɗǝ ma nza ka gǝ usǝkǝtǝ humwa hǝmɨnpwa kasa pwa a vǝn nagi ɓelǝng nagi kpan kpeyotǝ ma gǝ ka hubǝ ɓǝ kǝni hye kana niyǝ hye gǝ ka hǝbǝ sa hǝmɨnpwa avi ɓǝ kǝni taadɨ gyebi asa dɨ hɨnǝ ɓa ɗik dye anǝsa a hɨnginǝ kpeyǝtǝ sa hǝmɨnpwa a vǝ ama nda vu bǝ hubosa imi adɨ gǝ ka jiune adɨ gǝkɨlǝ hye na kpesa ndǝ dɨ pɨrǝ hǝmwa hǝmɨnpwa a pɨra kǝru a kǝnaga amunu maru

Twukətukə a yekana niyə asə a maɗa a dɨ ta mbasɨtɨ hye nə ɓa wa pɨrə və ɗəngə kɨləsətə ka ɓwaare lye ne ɓa we pɨrə vər nyatə ka ɓwaare myea le ma ka ka ka ka ɗyanga lə hase myea le ma ka ɗashi hashe myea le ma ka ɗashi kpake nya le ma ka ɗashe a we kang təfe a nza pepeti ka mangɨn nza pepetənə hye nza hye nza vər ɗltə, hye nza vər usəkətə, hye nza vər ɓə kənitə, hye nza vər vər vər ɗoltə a wakasa ka mbiɗi tɨ ji-nwogə ka mbiɗi tɨ ji- vənəgu ka mbi dɨi tɨ mye kat hwuna dɨ pɨrəsə karə ɓe mye le ma ka kwakɨ hase nza ɗoltə nza pepetə a vɨratə a hatɨ sɨnə hye gə ka kwakɨ pepeye nagi a ndwo ha nya wadə kwakɨnga ma kat kɨl kwakɨn ɓə leyə atɨ manə ma pepeayə a kwakɨ nə də mye ka wadən gyeɓə ɓwaare ɓə gyeɓə gəkələ tənle sə hasa mangɨn a dɨ ɗa rə iye kana niyə ma nza yan, ta nza ɗolti də ka mang ta nza pepeti də ka mangɨn nza pepetə sɨnə ha kat kwakɨnga a wa də na ɓwaare a leyə a dɨ aa hye wadə kwakɨ ma pepeye ama nədə nagi nda mɨnə sa nda gə kan ndə ɓa pedə she vɨratə kat ta ndɨng sə də nda ɗongɨn she zə ta kwakə pepeyə kan ma kat ta kwakə pepeyə kan nda mɨnə səngɨn a nda gə kan nii tə nə də ɓwaare a dɨ nii də mangɨn ɓwaare ne dɨ nii dən də leyi atɨ ma hasa kwaka dɨ ma hase a kwakə pepeyə. A hake nza pepetə a vəratə sɨ nə hye didplusm kwakɨ pepeye hye kana niyə hye gə ka kwakə pepeye ləməge da həmənpwa a saa dɨ kwakɨ pepeye ɓə ɓə ɓə pɨr gə taa nggɨrnggɨme kwakɨ pepeye ɓə pɨr gə taa dyamse nagi nda mɨnə sɨngɨn a ha hye gə kan sɨpo she zə myek kana wadə kwakə nga mya saa nggə ɓə səm tərə ma hasa nggəɓə tərə gi ɓa a mahɨrə a hɨrə nda hɨr she nda gə karən ta nza pepeti də nza pepetə a dɨ shi hye kana nii ma gə ka kwakə pepeye makat ka kwakə pepeye hya naa se kana ɓwa mangɨ hya na japate ɓwaare ɓa japa ma kat ta kwakə pepeyə kar ta ndəng ɓwaare ɓa japarən gəkələ sa nda gə kan she zə ma pepeye ta sə kan nya ɓə saa sɨpo a dɨ se nə ndɨma bəngɨrə hye naa japa te ɓwaare ɓa japarən gəkələ hanɨngɨnn a hake nza pepetə a vɨratə kote iti di ma nza ka ɗoltə a wakasən ka myedə, ma nza ka usəkətə a haka həməpwa, ma nza ka iwa ɓwaare ma nza ka keɗək ha keɗək ha keɗək ha keɗək ha ka ɓa sə kpanə ama nə də gə kwakaɗɨkatə nda dɨ keɗəkə ka ɓwaare ama nə də ndəg hya wu nakan nda dɨ luwa wunakaha she zə ma dɨ keɗək ha nagi ya mangfa a gə nda dɨ ɗəngə ndyewotə nagi ta sə kan nda dɨ <hesitation> kɨɗək ha ɓəmbə a dɨ ɗɨkə ma dɨm ndyeweye a takadan a peyə gəkələ keɗək ha. Ta ta ta asɘ dɘ ha keɗɘk ha b0a nggurɘ magɘ sai dai keɗɘk ha a shi ka ma ka se hye ka niyɘ ma dɨ keɗɘk ha hya niyɘ a fɘrɘ ma b0a waya ka se ga keɗɘk ha dɘw maɨngɨn a vu sɘngɨn gɘ keɗɘk hadɘw hye niyɘ mye saa tɨ wa ɗa sanɘ ha b0a shi kɘw ka pepetɘ a vɘr nzasa a vɨratɘ gɘkɘlɘ hangɨn <hesitation> nza pepetɘ a vɨratɘ sɨ nɘ a nɘ sata ti manza ka ɗoltɘ a wakasɘ ka b0waare, ma nza ka usɘkɘtɘ zɘ a ka hɘmɘpwa, ka usɘkɘtɘ zɘ haka ndiyingɨrɘ b0waare ma nza ka ɗottɘ a waka sɘn ka ka ka ji vɨnɘgɘ ma nza ma mb0an ma ne ɗɘ ɗit dɘ se a titɘngɨn hye ka niyɘ hye ɗif dɘ sea, ama a waya shi, a saa dɨ nzɨ nuwo sana nɘ nɘ na dɨ hɨlɘ na iye b0ɘ kan gwadi kan na hyne ka sɘgɨn lɘmɘge da hɘmɘnpwa a saa tɨ b0e saa mangɨn zɘ pɨrɘ hye mɨna kɨɗa a ite hye leyɘ adɨ hyne kan sɘngɨn gɘkɘlɘ tewa mwa hye vɘdɘn hye saa ti a mangɨn a pɨrɘ nda mɨna kɨɗa? Mɨnɘ hye b0a gɘ sɘgɨn na se b0ɘ dɘ ma waya a tuwu nggur sɘgɨn vɘ mangɨn hye shea naa ɗate hɘmɘnpwa b0a ɗa kɘw nza pepetɘ a vɨratɘ sɨnɘ hangɨn hye kana niyɘ mya di nidɘlɘ sɘ mya dɨ keɗɘko kasɘ mya dɨ gwadɘ satuarn mya dɨ pɨrɘ sɘ a wakasɘ talɘ myati dɘ ta lɘ hasɘdɘ sɨ nɘ nza pepetɘ a vɨratɘ hye kana niyɘ ma dɨ ɗa hyan a nitɘ de hye kanɘ niyɘ ma dɨ ɗa yan mangɨn nɘ ma pepeye gɘkɘlɘ ma pepeye kat pepetɘ b0a keɗɘn. Ma hase mɓan kat sɘ hase ɓa koɗɘ aa, lɘmɘgeda hɘmɘnpwa aa boyɘ miye ati sa ma laga sɨ nɘ ma ɓa ɗawo te dɘ laga zɨmwe a wudɘ a a dɨ ɗaw daawa na daawa hye laga daawa hya ɗawo na zɨmo hye laga zɨmo hya hya hya ɗawo sa <noise> hye ɗa kat a vɨratɘ sɨnɘ ɓa koɗa nza pepetɨdɘw ka ɓwaare sɨnɘ ɓa koɗu nza hattɘ mbɘ sɨ nɘ ɓa koɗɘ nza vɘdɘ se ka ka ɓwaare sɨ nɘ ɓa koɗu mban gɘkɘlɘ hye ka hye dɨ vɘ dɘ se lɘmɘge da hɘmɘnpua boyɘ bwang wei tɘna saatɨ ma dɨ vɘ dɘ se sa hye vɘdɘn sɨnɘ ɓan nye ɓa vu na kɨng kɨng hye dɨ vɘdɘn kɨng-kɨng mye ɓa vu na gbakai hye dɨ vɘdɘm mɓan gbakai mya vu ta sa kɨnshe hye kɘnɘ karɘ karɘ mban me ɓa kanu na ya hye dɨ kɘnu a dɨ kɘnɘ ɓwaare saurn mban mye ɓa kɨnu na ya hye dɨ vetɘ sɨ mɓan mya vetu sa hye vetɘ sa mban sɘgɨnɘ sɘ mya vetu gɘkɘlɘ hangɨu hey ka na niyɘ madɘ mo za pepetɘ a vɨrɘtɘ mba-mba ma ɗa sɘ pepeye mba-mba ma gɘ ma pepeyo mba-mba ma hɨisa ɓa ɗɨko mya saa manɘ ma pepeyɘ lɘmɘnge da hɘmɘn pwa a saatɨ hɨl pepetɘ hɨl nza ɗoltɘ ka ɓwaare hye koɗɘrɘ koɗɘrɘ kɘɗɘrɘ nagi ya hye dɨ kɨlɘ a sa kat a masanga koɗɘ pepetɘ koɗɘ ɗoltɘ ka ɓwaare gɘ kɘlɘ hangɨn ma ka dɨ moza pepetɘ mba-mba ndɨ ɓa kɨ pepetingɨn.

Aa dɨ gǝkɨlǝ manǝ a mbǝ, aa dɨ gǝkɨlǝ manǝ tamdǝ shinǝ a ɓǝ dɨ ɗayang. Manǝ nǝ dǝ ka myentǝ, ya shinǝ ɓanda woyo tǝna ɗa yang. Mye leyo mbak-mbak atɨ, shinlɨng a dɨ ɗa sǝ. Gǝkɨlǝ ama nǝ dǝ a dɨ kanǝ kpǝkǝkǝ, a dɨ kanyi kpǝkǝkǝ a nǝ diyale. Naa dɨ wa asǝ dɨma sa hashi-hashi. Mangɨn ma pepeyo sɨnǝ ma dɨ mwo nza pepetǝ. Nza pepetǝ ɗati mya dɨ ɗa tɨrǝ. Ma nǝ ɓa ɗaɗǝ wesǝn, gǝkɨlǝ nda woyo pepe. Ma nǝ ɓa ɗadǝ nzasǝn gǝkɨlǝ nda nza pepe. Ma nǝ ɓa ɗadǝ hee nda dɨ woyo a pɨrǝ dǝ, gǝkɨlǝ nda nza pepe, ma nǝ ɓa ɗadǝ ɗyangale dan gǝkɨlǝ nda nza pepe. Sǝ pepeye aawa dɨma a pɨrgǝ a ma a ɗyangalǝngɨn a hubosǝn. Hye ka gǝ ka ɗyangalǝ pepeye a hubosa, hye ɓa maɗǝ hye ɗa sǝ pepeye. Aa sɨnǝ lǝmǝgye da hǝmɨpwa a boya. Sǝ-hase aawa nza a ɗa te, ɗyangati a bǝ ɗyengle a nǝngɨn. tukwo-tukwo. Mya sa atɨ, ji ɗa sǝ-hase, tǝna dɨ bǝ a ɗyenglǝ sǝ-hasa tǝn ɓa maɗǝ a ɗa ka hawure. tukwo-tukwo. tǝnǝ dɨ ɗyenglǝ sǝ-hasa tǝn ɓa ɗa. Tǝn ka maɗǝ mgban hye niyo tǝn maɗǝ dɨ wudǝ dɨ ɗa sǝ-hasǝngɨn. Aa dɨ tǝna nza rɨfǝ te ɗǝng a maɗǝ a muɗǝ a dɨ ɗa sǝ-hase. ǝ'ǝ, tǝn nza ɗyengle a nǝ lǝngɨn. Nagi nda mahɨrǝ, ndaa dɨ dɨmǝ te ɗǝng a wudǝ a kɨr hɨrtǝ. nda dɨ bǝ, nda ɗyengle. a ɗyengle, a ɗyengle, ya na ɗa na taka manǝ ka sanǝ? Ya na ɗa na hɨr sanǝ, ya na ɗa na hɨr sanǝ, ndi ka maɗǝ, nda koɗǝ kwa-tǝfǝgye hubosǝn boyǝn. Hye niyo ɓǝ wudǝ dɨ ɗa Sa hubosǝn boyǝn a nda ɗarǝn. a sa ɓǝ leyo atɨ, angɨn aa dɨ shikan ka nza pepetǝ. Gǝlǝ angɨn nǝ a hake, nza pepetǝ vɨratǝ, sɨnǝ ma a gɨra nǝngɨn. Hye ka gɨra nanga, lǝmǝgye da hǝmɨnpwa a sa atɨ. ma dɨ gɨra nǝngɨn kat, taa ama dǝ ɓa gɨrarǝn. Ma dɨ gɨra nǝngɨn kat de taa ama dǝ ɓa gɨrarǝn. Hye ka niyo a dɨ te dɨ gɨra nanga, ɓǝ wono ɓa gɨrara? Na te gɨra anga, wono ɓa gɨrara? Nagi nda ama a gɨrara, na tee gɨra nanga, tee dɨ sardǝ kwakinga a nǝ gɨrate ama ɓa gɨrara. Ma dɨ gɨra nǝngɨn, sɨnǝ dɨ kɨl gɨrata imi. Sɨnǝ dɨ kɨl gɨraha da mi kpan-kpanye, sɨnǝ dɨ kɨl gɨraha da mye a humwasǝn. sheezǝ, nza vɨratǝ ɓǝgǝng, taayǝ nza pepeti dǝ. Sa ɗɨki ɗongǝ nza pepetǝ a pɨra a vɨratǝ. sɨnǝ a nǝ satǝ atɨ, ɓwaare aayǝ gɨra nǝngrǝn ɓwaare aayǝ gɨra nǝngrǝn. Ma kat dɨ gɨra nǝngɨn ɗǝng. hye ɓa niyo sɨne dɨ kɨk gɨraha da imi. Ndi ka dɨ kɨl gɨraha da imi mgban, hye ɓa niyo nzasǝn a vɨratǝ ne som. Hye ɓa niyo nzasǝn a vɨratǝ nza pepeti. Gǝkɨlǝ ndi ɓa nza ka satǝ atɨ, na ka ɗayang, kwaka nǝ ɓa kɨɗǝ. Kwakɨ pepeye, kwakɨ pepeye. lǝmǝgye da hǝmɨnpwa a sa atɨ, ɓǝ pɨrgǝ dyamse. Bǝ pɨrgǝ dyemse. Mbak-mbak ndi ɓa pɨrgǝ dyemse. gǝkɨlǝ nagi nda mɨnǝ sa hye gǝ kan, nagi nda dyamsǝ vɨratǝ nǝ hye pedǝn kat a ɓǝ shea nza a dɨ aa hye ɓwaara pepeyo, a dɨ taa ndǝng ma tɨli nda kwalu kwaha, taa ndǝng ma tɨli nda gǝǝ kǝwtǝ a kwa-tɨfǝ hwodǝw. Ma ka gǝǝ kǝwtǝ a kwa-tɨfǝ hwodǝw, nyati nda ɨllǝ. Ma ka gǝǝ kǝwtǝ kwa-tɨfǝ hwodǝw hye maɗa kan ɓǝtɨ sakǝ. Ma ka gǝǝ kǝwtǝ a kwa-tɨfǝ hwodǝw, hye maɗa kan kanyatǝ. Anduwa pepetǝ, ngi nda mɨnǝ sǝngɨ ma gǝkan, ɓwaare ɓa tǝkǝsǝ a ɗakǝw hye ɓǝ shea nza ka sa hye niyo ɓǝtɨ sɨnǝ sǝ pepeya hye ɗɨmǝ vɨratǝ. a mya bweele da, <hesitation> mya kǝndǝ she a nǝ ma ka gɨnǝtǝ yǝ? A a ama nzǝ poriti nda dɨ shi nda nza pukǝngɨn, sɨ-zɨmtǝ ma ndaawa vǝn, ndaa dɨ vǝn sɨ-zɨmtǝ. A dɨ 'ye dɨ fwaka dɨ galbate nda dɨ zɨmshe dǝ. Na tǝn ɓa zɨmǝ, tǝn ɓa gbǝrǝsǝ ka sakye. Ɓǝ mangɨn a mbɨrǝ, mɨnǝ lǝmǝgye da hǝmɨnpwa aa boyo miye, lǝmǝgye da hǝmɨnpwa a sa atɨ, ite mangɨn a mbɨrǝ, mya mbɨttǝn, ndi nzǝ-poritɨn ite nda mbɨrǝ, malyenye da hǝmɨnpwa a sɨ nggurǝ muɗǝ, a wudǝ dɨ nza dǝn a pukǝ baagǝn. Aasǝ gǝ lǝngɨn? Sǝ gǝ lǝngɨn, gaarǝ vor pwa na niyo nda pɨrǝ tǝnǝtǝ, nda waha, a mya gwadǝn a tyangan haɓye. dɨ gyeltǝ mya tyangan haɓye a kwakasǝn. Nda mɨnǝ tuwo a nyisǝ atɨ, sɨnǝ ka ji mwaafe tuf, a mya gɨratɨrǝn ɓe tǝnaa kwaɗa tɨfanǝ. aa nduwa nza pepetǝ? A nduwa nza pepetǝ? A kana nza a dɨ tee dɨ nza ka hubo satǝ atɨ, hye ɓa gǝǝ ma pepeyo, hye ɓa ɗa sɨ-pepeye, lyentɨ ɓaati. A kpawtǝ, hyenǝ ɓa tuwo ka tula lintǝ. Ni ɓǝtɨgǝ sɨnǝ nza pepetǝ a vɨratǝ sɨnǝ ite atɨ, na kwoɗǝ hǝmɨnpwa ka kala, na gǝǝ kala ɓwaara, kala ɓwaara a nǝ satǝ atɨ, taa dɨ ɗa manǝ yang sǝ-hase. Lǝmǝgye da hǝmɨnpwa boyo miye a nǝ satǝ atɨ, hye mwo mo nzǝ-vɨnǝgu ɓǝtɨ hye mo nanga. A ka nza atɨ, mohanǝ ɓa gǝ dǝ. a waka ɓwaare, ɓǝ mɨnǝ ɓa shi ka nza takɨmta? Ɓǝ mɨnǝ ɓa shi ka nza hattǝ a waka ɓwaarea? Taa ɗati dǝ nza. <hesitation> nza hattǝ ɓa mɨnǝ a pɨra a waka ɓwaare. Taa ɗati dǝ mgban nza, nza nza ɗongǝ kɨlǝsǝtǝ ɓa ɗa ngga pɨra a waka ɓwaare. Hye ka niyo ma gǝ ka hubo pepetǝ, mangɨn ɓa gǝǝ ma pepeyo. Ma kana gǝ ka hubo pepetǝ, mangɨn ɓa ɗa sǝ pepeye. Ma kana gǝ ka hubo pepetǝ, mangɨn ɓawa peyo ka ɓwaare a vor pepetǝ, a vor ɗoltǝ. A kana nza a dɨ. taa pepeti a wakasa ka ɓwaare, taa ɗolti a wakasa ka ɓwaare, taa ndǝng sǝ dǝ hye gǝ kan a pepe a vɨratǝ. Gǝkɨlǝ angɨn na dɨ mwo atɨ, na nggala hubo miye, mya leyǝm atǝ atɨ, nza pepetǝ a vɨratǝ, ɓǝ pɨrgǝ nagi ndo sǝ. Nza ɗoltǝ a vɨratǝ ɓǝ pɨrgǝ nagi ndo sǝ. Nagi nda mɨnǝ sǝngɨn a hye ɓa ɨllǝ na taa pepeti kan ɓee kwoɗǝ sǝngɨn. Nagi nda mɨnǝ sǝngɨn a hye ɓa dɨmǝ a ɗarǝn, na pepetǝ aa dɨ kwaɗa beetɨ angɨn, ɗyangale anǝ lǝngɨn ɓee kwoɗǝ angɨn. Hye ka niyo a dɨ hye maɗǝ ɓa ɗa se, mya sa atɨ, hmhm, sanǝ hye ɨ mwo a dɨ hya ɗarǝn, ndaa dɨ shi ka pepetǝ, kɨl kormɨ mye dɨ gɨrara, hye ɗaka sǝngɨn. Hye ka kwo kɨl Kormi mye dɨ gɨrara a pɨrǝ humwa a ɗa sǝngɨn, sǝngɨn a maɗǝ ɓa ndala ka ba, hye leyo atɨ, hyenǝ ɨlli, ɨlla hye ɨllǝ, kɨɗa hye kɨɗa kakɨnga. Imi nǝ dǝ hwodarǝn kat kwakingrǝn kɨɗǝ, kwakingrǝn kɨɗǝ, mye ka wadǝ kwake atɨ, dɨ hwoɗyingɨn nda dɨma, aamye leyo atɨ aa dɨ hwoɗyi pepeye nda dɨma. I hwoɗyi nǝ dǝ mgban ngi taa sǝ karǝn, hye ka wadǝ kwake atɨ, dɨ hwoɗyinǝ mangɨn a dɨma, mye leyo atɨ. ma pepeyo. Ma pepeyo. sɨnǝ ma ɓwaare ɓa mwa kan. Ɓwaare ɓa mwakǝn. Ama aa dɨ sa atɨ ǝ'ǝ ma hye ka vǝn sanǝ, tee dɨ mɨna a sɨ pa sǝngɨn. Ma pepeye hye vǝn se sa nda kǝpi dǝ anǝ, ndiɓa kǝpɨ dǝn. Nagi nda goɗi hye mɨna a sa vi sa na vu, ndɨ ɓa nggura sǝngɨn dɨ haa nda kǝpdǝn dǝ nda vu. Ma pepeye nǝ a te gǝte. Ma pepeye nǝ a ndɨ ka kɨl lǝ hase a nǝ ma, nda dɨ wudǝ nda pa mangɨn, lanǝ na kɨlan a nanga. yang gǝn, yangnǝ, yangnǝ gǝn. Ndi ɓa boyo nda sa, nanda sǝ gǝn, ɓee yǝ ɗa sǝ. Angɨn ɓa kɨɗa kwakɨnga. Ma pepeye a dɨ shi ka shalalǝ pepeye a waka ɓwaare. Nza pepetǝ, aawa waya a shi te ɗǝng, ɓwaare dɨ ɗɨki mya nza pepe, hye kana niyo ɓwaare aa ɗɨkǝ gǝlǝ mya nza pepe, myaa ɨl nza pepetǝ kasǝ, taa ɗate mya ɗa mya ɗɨm nza pepetǝ dǝ. mya dɨm nza pepetǝ hye kana niyo nagi do ma agǝ ka hubo pepetǝ. Na hubosen aa wula sa kat hubo, ma kat hubo sǝn aa wula ɗǝng, to ndaa dɨ ɗa asǝ pepeyo. Ndaa dɨ ɗa asǝ pepeyo. Sǝngɨn nǝ a ɗɨki, lǝmǝgye da hǝmɨnpwa a boyo miye bwang atɨ, aa, haɓye dɨ giɓa dɨ kwaɗa taɗaha pepeye, taa ɗate tǝn ɓa ɗa tǝna nggama ka i hashe dǝ. haɓye mgban dɨ kwaɗa taɗaha hase nggama-nggama, tǝ mgban, haɓyingɨn ɓawa pɨrǝ nggama-nggama. ha haɓye dɨ kwaɗa haa pepeye hye ɓa naa haɓyingɨn ne pepe. Sǝ mgban gǝ hubo ɓwaara, sǝ gǝ hubo ɓwaara, hye kana niyo, ɗyangalǝ pepeye a dɨ dɨma dɨ hubo ɓwaara, hye ɓa niyo mgban, nzate mangɨn a nza, ka lyente ndi ɓawa ɗa, hye ɓa niyo lyentɨ pepeti. A haka hye kana niyo, ma gǝ ka ɗyangalǝ pepeye, ka hubo pepetǝ, ɓǝ ɗyangalǝ pepeye ka hubo pepetǝ ɓanda shi dɨ nduwa? Pɨrgǝ dɨ lǝmǝgye da hǝmɨnpw. Gǝkɨlǝ angɨn, lǝmǝgye da hǝmɨnpwa a bɨlǝ miye bwang anǝ satǝ atɨ, lǝmǝginǝ da hǝmɨnpwa, ɓe tǝnaa tǝkǝsǝ ka hubosa, hye da nidǝrǝ, hye ta bǝltɨrǝn, hye ta ɗa ɗyangale a nǝngrǝn, fǝrǝ-fǝrǝ. fǝrǝ-fǝrǝ, tukwo-tukwo, gǝkɨlǝ dɨ hangɨn, hye ɓa ɗɨm nza pepetǝ. dɨ hangɨn hye ɓa ɗɨm pɨr humwatɨ pepetǝ. dɨ hangɨn shi pepeye ɓa kwaɗǝw. hye kana niyo hye sa atɨ hye nǝ ɓa bǝdǝ lǝmǝgye da pwa a gyengge. hye ɗa sa hubosa a dɨ boyu, sa hubosa a dɨ boyu, dǝng aa sǝ pepeyo. ndika ɓǝ na hubosa hye ka maɗǝ ɗǝng sɨnǝ hye dɨ mwo a hye ɓa ɗarǝn, sɨnǝ a hye dɨ mwo a hya ɓa ɗarǝn, sɨnǝ a hye ɓa kangǝn atɨ sɨnǝ a hye ɓa ɗarǝn. A kpawtǝ daa dɨ zǝ kǝw a asǝ pepeyo, a kpawtǝ ndaa dɨ dɨmǝw dǝ asǝ pepeyo. Hye gǝ ka hubo pepetǝ dɨ haka lǝmǝgye da hǝmɨnpwa lǝmǝgye da hǝmɨnpwa nǝ dɨ fii hubǝ ɓwaara nga gǝdǝn pepe taa aha dǝ hye dɨm hubo pepetǝ taa aha dǝ hye dɨm dyanga le pepeye pɨrgú dyanga le anǝ lǝmǝgyeda hǝmɨnpwa gǝlǝ angɨn a hake nza pepetǝ vɨratǝ kǝte ka duksɨt karǝ kǝte ka ɗuksɨk tǝ karǝ anǝ sata mbak mbak hye kǝdǝ lǝmegye da hǝmɨnpwa mbakmbak hye ul sate adɨ hye ɓa gǝ ma pepeyǝ na te uli tee dɨ gee na tee maɗi a uli tee dɨ gee tee bi dǝng a maɗǝ dǝng a gǝ ma pepeyǝ pepetǝ adɨ shi dɨ ha saa ma dɨ ɗarǝn nga dɨ shi dɨ ha mye dɨ ɗarǝn hye kana niyǝ atɨ tee ɗa sa pepe ya peptǝ ɓa kwadǝ nga ɓǝ shi. hye ka maɗa ɓa ɗa se hye leyi atɨ sanǝ aasǝ pepeyǝ hye kwa ɗarǝn, hye kwa ɗarǝn asɨ hase hye ɗayǝ sǝhase mgban kwatɨfa nda kwadan nd ɓlu npɨra sǝ mgban asɨ hasǝ ɓa kwaɗa kwatɨngɨn mgban a pɨra sǝ hasǝ sa ɓa kwada betǝ angɨn pepeyǝsaa ɓa kwada beti angɨn asǝ pepeyǝ asa ɓa shi kǝu ka hanɨngtǝ a vɨratǝ nza pepetǝ nǝ dɨ hika nza haningtǝ a vɨratǝ, pepetǝ ka hanɨngtǝ tǝnaawa tǝkǝsǝ pepetǝ ka hanɨngtǝ oo tɨna wa tǝkǝsǝ tǝne ɓwaɓwa ka sǝ ha pepeta gǝ dǝ hanɨngtǝ ɓa gǝ dǝ ha taa pepeti dǝ mgban taa hanɨngtǝ yedi kutti mba dɨ mba a hangɨn,

Shezǝ hye ka niyǝ ma dɨma asa hǝmɨnpwa hɨn ɗa sǝhase hǝmɨnpwa ɓa ngurugǝn, hye ka niƴǝ tee ngurǝ kpesa gǝ sǝ hasedan hɨn mgban taa dɨ ngurugu sǝ hasedǝu a vɨratǝ nza pepetǝ kǝtǝ atɨ myeta ngurǝgǝsǝ sǝhasedasǝ hye ka niyǝ hye kɨt ama a hubǝsa ee dɨ wǝnaka ka, angɨn pepe hye ka kɨt ma hubosa taa pepeti a wakasa ka mangɨn. hye ka ngurǝ mangɨn sǝhasa nda dǝu hye nɨyǝ pepeta na wakasa ka mangɨn tɨɗǝ wakasa ka manglin ne shetshet nagi nda mɨnǝ maɗa whun ɓa kangtǝ kangǝ whunw nya sǝngɨn nza pepetǝ a vɨratǝ sɨna bwaare ta kɨlǝsǝ hye ka niyǝ taa kɨlǝsǝti dǝu taa nza pepetidǝ a hake nza pepeta a vɨratǝ sɨnǝ kǝlǝsǝtǝ hye ka niyǝ mye dɨ kɨlǝsǝ a waka sǝkasǝ́ naginda mɨna sǝngnín a ba maɗa a ɓa pɨrag ka ɓwaare dɨ vǝr kɨlǝsǝtǝ mye ɓa mba sɨngɨn mya gbam sǝngɨn na taa kɨlǝsǝtidǝu sa kat dɨ maɗa sǝngɨn ashi nda gbam miye sǝngɨn ashi nda gbam miye manǝ kana naa manǝ sɨnǝ som mana a naa manǝ sɨnǝ som mbak mbak se kana pɨra mya kana dɨ naasǝ adɨ myene hiɗo taa ndǝng sǝ a ɓa pɨra a mbamiye gǝ angɨn, Dɨ vǝr shedɨ shike nza pepetǝ a vǝr vɨratǝ sɨnǝ kɨlǝsǝtǝ kwaha wuna gǝ kɨlǝmǝsǝ di kɨnɨnɨngɨn mi kpankpanye a kwaha tɨna nza ta zɨmshe mye ka ɗa ɓure myeɓa ngura ɓure dli whidiyǝ mye shikan mye ngura dɨ whodiyǝ myeshikarǝn mi kpakpanye paya nza a zɨm she nagi je sǝ gǝrǝn mya kana tauwǝn ɗaptǝ ndi ɓa ɗimakarǝ a hake ji ndeyingɨn a ha bwange mye nza a zɨmshe a kwaha mye dɨ za mye zɨmshe nagi nda mɨnǝ maɗa nagi nda wozoti myedɨ wozo a kwahe miyǝ a kwahadarǝn tɨna dɨ wozǝ mirǝ maɗa di kwahadarǝn a shi kwahada minǝ a kwahe kwahe myadɨ wozo bǝgǝn ya taadǝ shingɨn dɨ ɗiki vɨratǝ dɨ kɨɗǝ anǝ satǝ taa yǝ penedǝ kwakaɗukatǝ a maɗa luu nagi ndoha mi kpankpae a kwaha tɨna dɨ peyǝ a zimshe mi kpankpanye gǝlǝ kwakadɨkkatǝ hye ɗa kpesa nzǝ vɨnǝgu she kpakpak gǝlǝ be dingǝn aayǝ peyǝ nza pepetǝ atɨ hye hɨmma gǝ satǝ nǝ adɨ haa ne kɨɗa pǝrkɔuna ga pǝpurɔm ga mye waya wunakasǝ Ha kana kɨɗa hye ɓa na mi kpankpane ne dɨ woyǝ whodye whodye dɨ wunakasǝ pǝrkouna ya tɨkǝtɨngɨn mye ɓǝ sa atɨ asǝ ɓwaha a vɨratǝ taa ndǝng madǝ ɓa hɨmurǝ myedɨ mɨna mya peyǝ a hiɗo ti kt itɨngɨn nza pepetǝ nǝ dǝ itɨnǝ ɓǝgǝn se ne dɨ ɓwa nzǝ vɨnǝgǝ hye ngur ngyɗedǝ dɨ muɗǝ kake, myee nga nza whule nzatɨngɨn hye ka whuna ka vɨnǝgǝ nda sa hina shenǝ ya taka hye kana na ɓutɨngɨn a ɗa taazǝ kakedǝ hye mɨna mye nza. manǝ ka shi ya bǝsa yina shenǝ ka manǝ mangɨn adɨ whudǝ gashee te mye bǝyǝsǝ a kwaha hye niyǝ mɨna sɨ nza gǝkɨlǝ madǝ mye shenǝkan, shezǝ ɓǝgǝn nagi mye shenǝ ka ma kǝndǝma ne maɗa nda muɗǝ kake dan ama ayǝ salǝ amanza pepetǝ a vɨrarǝ kǝtǝ atɨ mya salǝsǝ bǝgǝn taayǝ salǝsútidǝ na myedɨ salǝsǝ mya dɨm nza pepetǝ vɨratǝ myeka za atɨ mye bawa salúsú myetawaa fukadǝsǝ,